يعني انا اتعامل معاك ك اندرويد لان جهازي اندرويد ما ابل ف ك اندرويد احنا نفوت ل سوق بلي او كوكل بلي مثل ما هو معتاد ل سوق بلي انو ندوس نبحث عالبرنامج نطلع البرنامج ندوس علينو تثبيت يبدا يحمل هاي بغض النظر انو يجوز يجيك مع البرنامج فيروسات او شغلات او او او ف انته بعد تحمل البرنامج بكافة سلبياتو من المواقع اللي انته عتحمل منه ف تحمل البرنامج يكمل عندك تنزيل البرنامج كامل بعدين انته من يكمل كامل تحميل مالتو يطلعك فتح يفتح تفوت عالبرنامج وتبدا تشتغل عالبرنامج مثل ما انته تغيد أول شي اكيد غاح يطلب معلومات عنك داخل البرنامج فد تفاصيل بسيطه وبعدين تفوت تشتغل بالبرنامج أي برنامج كان